Si mi pensu ch'a sia impurtanta, pöi ël tipo del vut che daghe forse da 'na part al e menu ëmpurtanta, però se völe de fastidi a cuaidün deve vuté comuncue, s'a t'pias nen cul partì e n'a vote n'aut pi cit però deve comuncue sempre vuté perché prima dë tüt al e to diritto e pöi al ëmpurtant